La carn sintetica la mangerìu propi pa përché preferisu cula li d'le bestie che sai da ëndua a ven e coza a i dan, ënvecce cula li ch'a fan ën laboratorio pudr i bütu ëndrinta dë coze che a mi a më fa pa piazì mangé e cuindi dizuma che fin che pös preferisu mangé cula li d'la bestia